نحط الحويج التعليق في الهكة من فوق هكة نحطهم من فوق نين بالكل من الوطة بالكل نخلي كالخليعات وكالشيكرات وكالحويج الصغيرة للتسماء والبروسيت والكل نحطهم في الحقيبة نحطهم في الللللل الحقيبه حقيبة الكتف.